איך וואלט אנגערופן די שכן. און געזאגט אז, אוי ווי איך מיין ס'איז שפעט און מענטשן דארפן שלאפן ארום. און די גערודער שטערט זייער שטארק אויב מ'קען מאכן שטילער, אדער אויפהערן די גערודער.